رنٛنَس منٛز چھِ واریاہ مسالہٕ استعمال یِوان کرنہٕ، تہٕ کھٮ۪نَس منٛز استعمال گژھَن وٲلۍ مسالن ہٕنٛز تعداد ہٮ۪کہِ کھٮ۪نَو مُطٲبِق مُختٔلِف ٲسِتھ: بہٕ چھُس مسالہٕ استعمال کران، یَتھ منٛز لٔدٕر، زیرہ، دھنہٕ، الائچی، ادرک، جائر، سرسٕہٕ بیٛٲل تہٕ فینوگریک شٲمِل چھِ۔